Amin’ny ankapobeny zaigny maro biby. De misy tsy mahita, misy le mahita. Fô le mahita fôgna tena haiko. Ôhatra bibilava a, kandrôndro, kandrôndrombôalava mbôla izy fô zaigny. De misy kô ankôra a, vitsiky regny. Tsy haiko isy misy maso. De misy mokô ô, ankodahotra a. zaigny fô le haiko.